wabe wayɛ manadan yabɛ zun frigo um bayan yabɛ zun glace si babɛ zumu sio bie bayawe mara rami tua ayan ayan mɛna ayan jira wozoma cruru bayawe be'an ho danwa a herihan a herihan han'i ho tumanɛ to hanma mɛba se obɛma mayɛ banicoza o ciza ere bazun tua'i boni tohan vɛ abe'o danwa a han he puna yɛrɛ ho dan mi le han hiase <hesitation> tobun bayawe marara mi tua mi tuara mayɛ ahan mɛna mɛ zɛrɛ zɛrɛ nupɛro frigo a frigo mi marcher yibɛ'a courant obɛma mubere tomu sire boni tua han ma o zenu mita ahan mi jara tomu sire boni kwa mɛ bie wa onni ya zun mayɛ a nicoza hawe we oyan tua heninu yirawe a han ji wozoma cruru